Ore isoseño guarani reta, mbaetɨ rou desayuno rari, si no que ore ndeimbove yae ropua yave rou kaguiyɨ, osea chicha de maiz, jokua rou yave rojo roparavɨkɨ, jare jukurai rou jokua, amogue jou poro,